साल दो हज़ार चौबीस माके काने आछो रयो। दो हज़ार चौबीस में नई-नई चीजा माये सिखबा काने मली। दो हज़ार चौबीस में जसा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में टी टवेंटी वर्ल्ड कप को फाइनल होय चो। फाइनल में जसा भारत ने फेली बैटिंग करी। मैच देखर्या चा मा सारा भाईला एक जाग ने। नरो मजो आर्यो छो। माये तो लागर्यो छो क भारत हार जागी। अर हार भी गीची पर केवे नी के भारत का बालरा ने बढ़िया बॉलिंग करी। बढ़िया बॉलिंग करी तो पाछे का ओवरा में मैच बणग्यो। मैच बणग्यो तो भारत वर्ल्ड कप जीतगी। माये तो असो ही लागर्यो छो। मा तो सोग्या छा सारा ही भाईला। फेर पाछी मैच देखबा लाग्या। फेर भारत वर्ल्ड कप जीतगी। तो माई या सीख मली की कोई भी आदमी है हार नी माननी छावे प्रयास करता रेणी छावे।